اتحدث اللغة العربية بشكل جيد والانجليزية افهم اثبات تتحدث بها لكن ليست بطلاقة، <hesitation> استطيع فهم بابا <hesitation> الكلمات التركية او التحدث بالكلمات من اللغة التركية، <hesitation> احب ان انا اطلع على اللغات عشان نعرف نتواصل مع ثقافات مختلفة.